Omain era aniat kesikesian ra tan usim pono pet tan, manap tan era paui makasi usim pano pet tan. Evan pep tan e wan aikipanoi toko toko poupit ne manin tepim pura paum nepiari koporio purapau mai nan isi banasin okori purapoumit awai okori purapoumit inam adeuku bapet omainda. Na wamsin numanit menekera e tokuan nanai aineba tokuan nan kakai dikirit inda manit erae biout era tokuan nanai purapobit niera, atatere biata bianan dekera purapan oupit. Upoi makasi, upoi makasi mutoi sipuip amatam mang urita, eram muita ibam pinoko na outan oronoko ai toko toko puomit. Na wamsin tanai kekenen oinom evan ne puran nan, evan ne pakono oindae manit era pareke tukua nam pep tan motoi siban oupit ne omait era. Tepen omain nan ne motoi sipubit nao omain nou, wamsin kekenen oinom aine pan ne wan ne oim era mamda waira mam, mamou mangani averai, kekeni ma toko toko. Manin tan da motokasi paimera rekere biapun dakera. Oibop puran nam bep oiram pep tan tabut turuno merai era tan ne wami motoisi. Na evan, evan, evan puran nam pipaira tan ne wami motoi sipiup. Paui makasi gogorota nao gi gogorota, gogorota. Gogorota nairan evan ne eram tam pispisi puran nanai motoi sipiup oupit ne bisibasi purana. Bisiisi buranan wami oububit ne omainda, tuomain tan evan, evan, evan toko siran nan ouram omait tetei anam pep tan makaket wami oupobiot ne na wami evat ne puran nanai ouban oupit. Na wami eram omait mengo binoim era wan nae aus aus pura punim mawai, aumui aumuai poua avera pinokuan deroan nanai wamiri sane usiu poupit. Omain tekapan katen apaun ne wainda, wami kikinin oiran. Manin aine aisim purapau merai kepin gogodo, kikin ne pau makasi omain da usim paumerai i motouasipa oimerai kikin maninda pura pauana. Na wamsin evan ne tu wan nam pep ai Moina tatoi wami ne borian nanai purapouit ne. Eva toko omain puran nan utubian nan natau tubian nan nesinam kateran nai, wami pau makasi era tan ne, wami purapoimit nanga oiran. Na era muita manin pibitou banesin tokuan nanai purapobit tan ne pibitoko omainda nesinda. Toko siran nanai porapoubit ne omainda, wamsin kikien biokoi tepe makasi oupamera omainda kopurio tanda purato ranai kikinem purapau amera. Osan ankam mangira dupare era gena apandum dekere pesio omain toutou misin evit era. Na makakia ngerat tupaua misin nan, aus pura mangi nip era oiram mam purapauo aus, aus, aus mara misira nimpa osoa misim, makasi misim.